Кулчақанд навъҳои зиёд дорад. Мисол: ордӣ, бо шоколад, бо чормағз, бо мева ва ҳатто намакдор. Масалан, навъҳои маъруф ин Юбилейное, Орео, Мария ва ғайраҳо мебошанд. Онро бо чой ё шир мехӯранд ва хеле лаззатбахш аст. Кулчақанд ҳам дар хона пухта мешавад ва ҳам дар махо мағозаҳо фурӯхта мешавад.